Emet na mache awa anee ensapeenyu ako nekiamakchikeieng' petushek chuk tukul ko emet nepo amerika, emoni komuuch komito paishonik che yae piik chechang, ma uu emet nekimii saii, emoni, ng'iititee koo mito somanet nekararan, amache pa tes somanenyu, aai somanet nepo parak, sasikchi anyor kasit nekararan ak asiich arip aameny sapet nekararan, ako amache ss ameche apaiyai kasi sasikchi a- a- akonorta rapishek chapaisheen kokeny kotuun nakiee konakiechekitu ako lakok kokeny saii <hesitation> chekitu lakok, komache kopa sukulishek che kararan, amache rapishek chu kokeny sasomeshan lakok chu kemiii tukul emonoe, emoeno emonoe ipa amerika, amache lakochu kokeny kepeke ke- ke yikakipe tukul yuno amache amache amuchi ayai kasi akeyai tukul sokosikchi kemeny sapet nekararan ak kekonor rapishek chepo mung'aret situn nakiwekishe emenyo, nyake ke yae mung'are, akeal tuk keal mbaronik, kepatishe ake kekonor rapishek che chetuun kepaishe kotuun nakiechekitu.